neyðarlög hafa verið sett á Sri Lanka tuttugu og fjórir hafa verið handteknir vegna hryðjuverkaárásarinnar í gær sem varð nærri þrjú hundruð manns að bana fatlaður eigandi sérútbúins bíls sem skemmdist í eldi á Sléttuvegi í Reykjavík í gær segist fastur og ekkert komast án bílsins framkvæmdastjóri húsfélagsins óttast að níu bílar séu ónýtir stjórnmálaskýrendur telja að kjör sem forseta Úkraínu gæti stuðlað að bættum samskipti við Rússa talsmaður Rússlandsforseta segir of snemmt að segja til um það rústir iðnaðarhúss sem brann við Grettisgötu í Reykjavík fyrir rúmum þremur árum standa þar enn eigendur vilja endurreisa húsið en skipulagsyfirvöld vilja að íbúðir verði reistar á lóðinni það er gott að fá að borða og finna fyrir kærleikanum segir gestur í

hádegisverðarboði fyrir heimilislausa í Reykjavík í dag skipuleggjandi hvetur borgaryfirvöld til að gera betur í málefnum útigangsmanna

neyðarlög tóku gildi nú á sjöunda tímanum á Sri Lanka alþjóðalögreglan Interpol aðstoðar við rannsókn á hryðjuverkaárásunum í gær en yfirvöld í landinu telja innlend öfgasamtök bera ábyrgð

á árásunum þar sem minnst tvö hundruð og níutíu létust og fimm hundruð særðust öfgaíslamista sem hafi klofið sig frá öðrum slíkum á Sri Lanka neyðarlögin sem tóku gildi fyrr í dag gefa bæði her og lögreglu aukin völd til dæmis til að handtaka og yfirheyra grunaða án dóms og laga erkibiskupinn í ávarpaði fréttamenn í dag og gagnrýndi yfirvöld fyrir að hafa ekki brugðist við ábendingum um yfirvofandi hryðjuverk

á öðrum blaðamannafundi í dag baðst heilbrigðisráðherra afsökunar fyrir hönd ríkisstjórnarinnar á því að ekkert hafi verið að gert ábendingar bárust snemma í apríl sem virðast hafa verið nokkuð ítarlegar ráðist var á kirkjur í þremur borgum og þrjú lúxushótel í höfuðborginni

þá sprengdu tveir menn sig í loft upp sem voru á flótta undan lögreglu langflest hinna látnu eru Sri Lanka búar en á meðal þeirra eru einnig um þrjátíu og fimm ferðamenn þar á meðal þrjú börn danska auðkýfingsins Anders

hluthafi

samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu hafa fimmtán Íslendingar haft samband við borgaraþjónustuna og tilkynnt að þau séu óhult á Sri Lanka en enginn hefur óskað eftir aðstoð níu bílar eru skemmdir eða mögulega ónýtir eftir að eldur kviknaði í

fjölbýlishúss á vegum einn bíleigenda segist vera fastur á meðan hann hefur ekki bíl framkvæmdastjóri félagsins sem rekur húsið óttast að bílarnir séu ónýtir og segir að reynt verði að bregðast skjótt við allt tiltækt slökkvilið var kallað

Fossvogi í gær eftir að eldur kom upp í bílageymslu hússins vel tókst að verja húsið og koma í veg fyrir skemmdir á íbúðum sem sumar hverjar voru rýmdar en í kjallara hússins standa níu bílar

hafa ekki verið hreyfðir síðan og afleiðingar

eldsvoðans koma illa við íbúa hann hefur þær afleiðingar að ég kemst ekki neitt ég þarf að fara í nýtt ferli bíl til að keyra mig og það tekur sinn tíma ég er bara fastur það er bara þannig þetta er einfalt bíll Hilmars er nýr Mercedes Benz

kemst allra sinna ferða hann fékk bílinn í september og segir að þetta sé fjárfesting til fimm ára

minnsta bíll Hilmars er þakinn sóti eins og sjá má framkvæmdastjóri Brynju hússjóðs sem rekur fjölbýlishúsið segir ekki vitað hversu mikið tjónið er nei það er ekki vitað en ég óttast að þeir séu ónýtir farið út um allt og inn í allt bílarnir eru flestir sérútbúnir og eigendur eiga því óhægt um vik með að

sér annan bíl strax björn Arnar segir að bregðast verði skjótt við

nýja slíka bíla þannig að skaðinn er meiri hjá þessu fólki heldur en hjá öðrum sem getur fengið sér nýjan bíl á morgun en það er ekki þannig þessum einstaklingum verið er að rannsaka eldsupptök en talið er

eldurinn hafi kviknað í hjólbörðum eða öðru rusli í bílageymslunni Hilmar Guðmundsson segir mikið rusl í geymslunni ég lét vita af því í síðasta mánuði umgengninni þarna niðri og svörin voru þau að það væri erfitt að hafa eftirlit með þessu ég veit ekki hvort að það sé ásættanlegt svar björn Arnar kannast ekki við að kvartanir hafi borist skrifstofu Brynju en sífellt sé brýnt

fyrir fólki að vera ekki með drasl í bílakjöllurum en við höfum ekki fengið kvartanir varðandi þennan bílakjallara landsmenn sneru margir hverjir til síns heima í dag eftir páskafrí Ingvar Þór Björnsson er við Suðurlandsveg í Reykjavík

hvernig hefur umferðin verið já enda margir að koma úr páskafríi

þar var einn útaf akstur

en annars bara gengið mjög vel það eru

forvarnir og betri vitund ökumanna

í forsetakosningunum í Úkraínu í gær gæti hleypt nýju lífi í samskipti við Rússa að sögn stjórnmálaskýrenda yfirvöld í Kreml segja of snemmt að segja til um það hlaut

nánast öll atkvæði hafa nú verið talin í þessari seinni umferð kosninganna og fékk Zelenský nærri sjötíu og fimm prósent það er um þrisvar sinnum meira en sitjandi forseti þarna vísar forsetinn tilvonandi til rúmlega tuttugu sjóliða sem hafa verið í haldi í Rússlandi frá því í nóvember þá hét því að taka upp þráðinn í friðarviðræðum við aðskilnaðarsinna í austurhluta landsins stefnumál hans hafa þótt fremur óljós og sökum reynsluleysis hans í stjórnmálum eru sumir uggandi yfir því hvernig honum muni reiða af í samskiptum við Rússa forsætisráðherra Rússlands var á meðal þeirra

til hamingju með sigurinn talsmaður forseta Rússlands sagði hins vegar of snemmt að segja til um það hvort Pútín óski honum til hamingju eða hvort þeir kollegar geti unnið saman rúmum þremur árum eftir að stór

við Grettisgötu eyðilagðist í eldsvoða standa brunarústirnar enn óhreyfðar formaður skipulags og samgönguráðs Reykjavíkur segir að eigendur hússins og borgaryfirvöld séu ósammála um hvað gera skuli á lóðinni að kvöldi sjöunda mars árið tvö þúsund og sextán varð mikill eldsvoði

í iðnaðarhúsnæði við Grettisgötu áttatíu og sjö í miðbæ Reykjavíkur mikið tjón varð í brunanum en í byggingunni voru meðal annars réttingaverkstæði líkamsræktarstöð vinnustofur og íbúð engan sakaði í brunanum en nærliggjandi hús voru rýmd tveir menn voru ákærðir fyrir að valda brunanum og var annar þeirra dæmdur en hinn var metinn

nú rúmum þremur árum eftir brunann stendur húsið enn og er miðbænum ekki til

mikils sóma staðan er sú að það hafa verið gefnar heimildir í deiliskipulagi fyrir

á þessum reit tuttugu til þrjátíu íbúðir þrjár til fjórar hæðir og bílakjallari þannig að

ekkert því til fyrirstöðu að að sú uppbygging hefjist og er það bara eigandans að ráðast í þá uppbyggingu já það er á höndum lóðarhafa þannig virka í október í fyrra óskuðu eigendur hússins hins vegar eftir því við skipulags og samgönguráð borgarinnar að fá leyfi til að reisa á lóðinni stálgrindarhús sambærilegt því sem brann og það er ekki í boði einfaldlega vegna þess að það er búið að að breyta skipulagi og því verður ekki breytt til baka ef þetta ef þetta verður svona til frambúðar getur borgin hoggið á þann hnút það getur verið snúið því

lagaramminn er þannig að fólk fær heimildir í deiliskipulagi svo standa þær um aldur og ævi þangað til skipulaginu er breytt þannig að það gæti orðið snúið að gera það hvað finnst þér um að þetta standi svona rúmum þremur árum eftir brunann það er alls ekki gott og þetta er ekki til sóma ekki náðist í eigendur hússins við vinnslu fréttarinnar minnst fimm hafa

eftir að jarðskjálfti af stærðinni sex komma þrjú reið yfir eyjuna á Filippseyjum í morgun vitað er að tvær byggingar hrundu eftir skjálftann og þá varð alþjóðaflugvöllurinn fyrir töluverðum skemmdum fjölmargir eru særðir og fastir í húsarústum skjálftinn fannst vel í höfuðborg landsins og sjá mátti

upptök skjálftans voru tæplega áttatíu kílómetra frá borginni skjálftinn olli rafmagnsleysi

víða sem torveldar björgunarstörf Filippseyjar liggja á skilum

sem myndar

svokallaða þar verða flestir jarðskjálftar og flest eldgos í heimi neysla á matvælum úr plönturíkinu hefur aukist um rúmlega sextíu prósent á ári undanfarin ár nær helmingur keyptra matvara hér eru íslenskar vörur heilbrigðisráðherra segir mikil í fyrstu áfangaskýrslu verkefnisstjórnarinnar kemur fram að áætlað hlutfall íslenskra matvara hér sé fjörutíu til fjörutíu og fimm prósent tuttugu til tuttugu og fimm prósent eru framleidd hér úr innfluttu hráefni og þrjátíu prósent eru alfarið innfluttar vörur þá segir að mikil tækifæri séu til að auka matvælaframleiðslu hér enn

frekar neysla á matvörum úr plönturíkinu hefur aukist um rúm sextíu prósent á ári að meðaltali á fimm ára tímabili formaður verkefnisstjórnarinnar segir þetta sóknarfæri við höfum nú þegar sýnt að íslenskir grænmetisbændur framleiða mjög gott grænmeti og hafa afgerandi stöðu í þeim flokkum sem þeir eru að framleiða og ég held að með

tilkomu þessara tækifæra þá sé það alveg klárlega tækifæri fyrir Ísland að skoða starfshópur um raforkumálefni garðyrkjubænda lagði í síðustu viku til að niðurgreiðslur til bænda yrðu auknar búvörusamningar endurskoðaðir stofnaður yrði

og teknar upp umhverfisvænni ræktunaraðferðir til að framleiða meira heilbrigðisráðherra tekur undir orð Völu um aukna ræktun á plöntum ég held að þetta sé mjög mikilvægur punktur að við þurfum að horfa meira til þess að við gætum verið

að rækta kornmeti og

ýmislegt þvíumlíkt því þegar öllu er á botninn hvolft þurfum við líka að horfa til þess að við gætum verið sjálfum okkur næg um matvælaframleiðslu við erum klárlega að skoða hvernig nýsköpun kemur að þessu og

og þar liggja sjóðir sem ég veit að ráðuneytin eru tilbúin að skoða og beina einhverjum hluta af þeim inn í þetta verkefni fæðuöryggi og matvælaöryggi á heimsvísu er stórmál og Ísland þarf líka að hugsa um þá þætti öruggt

skjól minningarsjóður Þorbjörns Hauks

hélt í dag matarboð fyrir útigangsfólk í sal Hjálpræðishersins í Reykjavík móðir Þorbjörns segir mikla þörf

húsnæði fyrir útigangsfólk og hvetur Reykjavíkurborg til að gera betur Þorbjörn Haukur bjó á götunni í fjölda ára en hann lést fimmtánda október í fyrra í kjölfarið stofnaði móðir hans minningarsjóð sem hélt sinn fyrsta viðburð í dag markmið sem heitir öruggt skjól er að í framtíðinni getum við rekið okkar eigið hús fyrir fólk sem er að koma af götunni fyrir fólk sem er að koma úr úr meðferð og úr fangelsi þetta er þetta er mjög þarft það er mjög lítið um þetta og margir á

segir ljóst að það sé mikil þörf fyrir húsnæði fyrir útigangsfólk og hvetur hún yfirvöld til að gera betur ég veit að borgin er á leiðinni að gera eitthvað þau mega bara vera hraðari þau mega bara vinna þetta svolítið hraðar það er eitthvað á leiðinni rúmlega fjörutíu manns mættu og gæddu sér á páskamat en rúta fór um Reykjavík og sótti útigangsfólk í hin ýmsu skýli fyrir matinn við erum fólkið á götunni tobbi bara mjög mikilvægt að finna fyrir kærleika eins og eins og

að koma saman og vera undir verndarvæng

er að gera og fjölskylda að fá gott að borða og

háalvarlegur sjúkdómur

og það eru svo miklir fordómar gagnvart veiku fólki og við ættum bara þetta eru veikir einstaklingar sem þurfa hjálp og við getum skipt skipt máli hver og einn gott þarf að vera með réttan lit og freistandi ilm þetta segir franskur bakari sem nýlega hreppti verðlaunin fyrir besta Parísar það er handagangur í bakaríi

ið er valið á hverju ári af dómnefnd fimmtán bakarameistara sigurvegarinn fær meðal annars að sjá forseta Frakklands fyrir brauði franskir bakarar hafa lengi barist fyrir því að baguette brauð verði sett á lista UNESCO yfir óáþreifanleg menningarverðmæti heimsbyggðarinnar en hvað einkennir gott brauð

stofnaði bakarí sitt fyrir aðeins tveimur árum áður vann hann á skrifstofu s n c f

lyftistöng það fullyrðir sigurvegari síðasta árs

í nótt verður vaxandi norðaustanátt með slyddu eða snjókomu á norðaustanverðu landinu fram eftir morgni en síðan rigningu fer að rigna þegar líður á morguninn en sunnan til má gera ráð fyrir rigningu með köflum allan morgundaginn hiti verður um eða undir frostmarki í nótt en fimm til þrettán stig síðdegis á morgun

varð í dag Íslandsmeistari kvenna í blaki í fyrsta sinn norðankonur lögðu h k í hreinum úrslitaleik á Akureyri Afturelding og v eru komin í sumarfrí í handbolta karla oddaleik þarf hins vegar hjá stjörnunni og hauka í átta liða úrslitum og Sverrir

Ingi Ingason varð grískur meistari í fótbolta í gær sigurinn lagðist býsna vel í íbúa enda þrjátíu og fjögurra ára bið á enda neyðarlög hafa verið sett á Sri Lanka tuttugu og fjórir hafa verið handteknir vegna hryðjuverkaárásarinnar í gær sem varð nærri þrjú hundruð að bana fatlaður eigandi

bíls sem skemmdist í eldi á Sléttuvegi í Reykjavík í gær segist fastur og ekkert komast án bílsins framkvæmdastjóri húsfélagsins óttast að níu bílar séu ónýtir sem forseta Úkraínu gæti stuðlað að bættum samskipti við Rússa talsmaður Rússlandsforseta segir of snemmt að segja til um það rústir iðnaðarhúss sem brann við Grettisgötu í Reykjavík fyrir rúmum þremur árum standa þar enn eigendur vilja endurreisa

húsið en skipulagsyfirvöld vilja að íbúðir verði reistar á lóðinni það er gott að fá að borða og finna fyrir kærleikanum segir gestur í hádegisverðarboði fyrir heimilislausa

í Reykjavík í dag skipuleggjandi hvetur borgaryfirvöld til að gera betur í málefnum útigangsmanna þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn

punktur is er uppfærður allan sólarhringinn þrjátíu og